Polonia ose kultura polake osht si rrjedhë ose product e evaluimit ose zhvillimit historik edhe gjeografik të venit. Tash Polonia <hesitation> edhe për jetën e ni polaku mesatar, feja e lun ni rol kogja t’rëndsishëm n’jetën e tyne.